Kua ñamaemo plancha pipeva ikavi jaeko ipuere vaera opaete kua kurai opaetei ipasapasa mbae yaesava opaetei mbaetietei ikavi yamondeva jae jokua ipuere vaera yaiporu yamboguata guata teminde iarambo rupi jaema jukurai omosii kavi jaera kua yaiporu